सेटेलाइट एक अशो यंटर मिकाले है, विज्ञानिक नहीं है, <hesitation> कि जो उपर अंदर को अंदर वो घुमा है, वो अशो गोलगोल प्रथीक अशो घुमा नहीं है। रडार के रडारे असी चीज़ है भाई, कि आप अगर रूम में बठे आए, अंदर और अगर कोई भी आदमी आवग। तो तुमका मालंब हो, कोई कोई रडार, जैसे कोई बहुत बड़ो बंगलो बनाये ने, उकाम अगर कोई चारी तरप सीकरेटे लगाओन है नी। तो रडार लगे जा नो, क्ता के तुम्हया कोई चोरी नी हो ये, कोई नी हो यह, कोई आद्मी दगडाई नी मारा।